Karazana tornevisy ndreka: misy pelapelaka an, Misy boribory, misy, misy lohany efatra na telo de misy madinika misy maventy de fampiasana ananjy ohatra hoe: amle pelakapelaka anao angala ananjy de ahodikodina izy an de iny no mampisokatra vers le sensy, fa raha voa ohatra anao anidy an de vers le sens contraire am'zegny izy avekeo